Mun bepander soal gawian ni lah, asa ulun kaya, kada jua pang yang harus, kam harus pns hanyar kawa sukses kaytu. Ada lo beberapa nang menyambat kaytu kuitan nang handak anaknya pns lah, hanyar disambat sukses. Asa ulun kada jua pang itu jadi titik urang tu disambat sukses kaytu nah. Soalnya ada jua beberapa tuh, nang wara lulusan sd ja kawa jadi pengusaha kaytu nah. Sedangkan nang lulusan s satu tuh, malahan kadeda nang dapat gawian. Malah mengalihi kuitan masih, betagihan duit kaytu. Tapi nang lulusan sd ni sudah kawa membahagiakan kuitan kaytu, menukarakan ini itu. Padahal bahari lulusan sd ja kaytu nah. Jadi asa ulun lah gawian ideal tu, tergantung urangnya jua pang handak kaya apa? Rancak tu urang tu kaya supan kaytu lo menyambat, ma ai aku nih gawian serabutan, kaya handak jua pang begawian nang gajinya, tetap kaytu nah. Nang kaya urang pns, kaytu. Tapi sebujurnya pns ni ada jua nang kada bahagia ja kaytu nah. Kaya, bujur pang duitnya pasti, tejamin tiap bulan dapat. Tapi kada jua lo itu tu yang, kawa menutupi seberataan gaya hidupnya. Pasti ada ja yang kurang- kurangnya kaytu nah. rancak jua urang menyambat kaya, kam harus sarjana dulu munhandak gawian harat. Padahal lo, ada ulun tu beisi kawannya abahnya tu lulusan sma ja kah smp inya bekisah, kadingat ulun nah. Sekalinya nya jadi bos abahnya, wah wahini sugih pada ulun nya. Saban bulan haur ke luar negeri ja, belajanan. Padahal dulu abahnya kaya, kadeda ai kuliah abahnya kaytu nah. Tapi sugih ha sampai wahini. Sedangkan nang sudah kuliah asa ulun kaya biasa- biasa ai kaytu nah. Kaya kada jua nang, alahan pada sugih kaytu. Ya, jadi asa ulun kaya pendidikan tu kada jua pang jadi titik urang tu bisa sukses atau kada lah. Nah, mun dari ulun sorang tu, kenapa ulun handak kuliah? Soalnya ulun tu handak ma jadi psikolog. Dan ulun rasa kaya, mun handak jadi psikolog tu ya ulun mau kada mau harus kuliah lah. Kaya kada mungkin sma ja kawa jadi psikolog kaytu nah. Makanya ulun handak kuliah. Tapi ada jua nang menyambat kaya, ih kuliah tu kada menjamin ikam dapat gawian. Asa ulun lah, itu tu salah pang. Kaya, kuliah tu lain sagan urang dapat gawian pang. Jadi kaya, kuliah tu sagan supaya urang tu pemikirannya jadi baik kaytu nah. Kada nang di situ- situ ja pemikirannya. Jadi kaya, ya kawa bepikir lebih baik lah daripada nang kada kuliah kaytu nah. Walaupun bujur ai, nya kada menjamin gawian urang pang lah. Cuman, salah ja urang nang menyambat kaya, ih kam kuliah kada jua dapat gawian harat. Bisa jadi kam malah kada dapat gawian. Asa ulun kuliah tu ya itu pang, lain sagan mencari gawian pang tapi sagan mencari ilmu kaytu nah. Supaya kada dirandahakan urang, kada disambati urang. Jadi yah masih banyak nang salah arti lah, munya arti kuliah tu sagan mencari gawian. Munnya gawian ideal tu lah, asa ulun <hesitation> nang kawa mencukupi hidup sehari- hari pang asa ulun. Kaya, asalkan itu kawa mehidupi sehari- hari, itu sudah kawa dikatakan sukses pang lah, asa ulun. Walaupun handak gawiannya serabutan, handak begawi di kantor, handak jadi pelukis ja. Beberapa urang tu menyambat lah kaya, behapa ikam jadi pelukis? Gawiannya kada tetap, baik jadi pns tu nah, kaya anak si ituh. Ya banyak lah nang menyambat kaytu. Tapi asa ulun lo, asal itu nang diketujui, kaya kenapa kada kaytu nah. Daripada tesiksa lo begawi di gawian nang kada diketujui. Bujur ai gajinya banyak, tapi tesiksa. Kaya, beaapa kaytu nah. baik begawian nang di ketujui tapi nyaman, nang kada meoolah tesiksa. Jadi duit dapat, senang jua dapat. Jadi kaya, bahagia tu pang. Asa itu, asa ulun tuh, itu pang gawian ideal.